Nanga sigikilia eti sebhalio bhakali bhabhipesia bugabe kandi nabho nibhakisoma injo akidhuaga ndulu bhakola kima uponi india bhakisobola ka uganda injo kima ali bhinjo andulu ndia akidhuaga oziba eti nkali endindi ali na bugabe mabhika ka uganda ndiasu ndie kiliku andulu injo ukaka

Ka uganda kingililia ndwali sa kabhondo bhasemelelu okania ndia gavumenti abhutolio na ndibekina kokuyembe amana bhutekete bhukebeze kandi kaya kola zeni ke ima ozibe oti ololi mikia ka kapila

Kabhondo ali ndwali kabongi ba nkikaba bazongo begese bakpa baniki baluku basikankali badhuwe siya siyana nanga kabhondo akiyolaga bakpa

Emi kidhaki lia ndia ka tamabhugobhugo ndia kateketa nkiokianaga ledio kimesia oliana ledio dumbi nibhulikisa bhaniki niya ka ganya pesia ndie kala kimesi pesia ganya dumbi kiya kabhwangi kianga injo nanga kyalo akibhaga nai

Leli ndiamo ndie nikiliaga nikihagaga nkumi ka tiko ndiamo ndie kikitoka tabhi tabhi gbebhe konje muhogo guna bhikole ndie kikitoka gu ndie kitoka gubai bnia nyanya butungulu injo nkiyaga ndulu sumbai ka simana

Ndia kokubhanja ali siami ka katimba na baniki ndibhamo kedha bhakpa bhoponi ndibhamo siabho ka katimba andulu bhangungu bakala kikiduwabe ndia kebhali ali jiba eti kibhi na buyonjo ka inji bihamba kalibe kasamili kalibe ka kompaundi obhundi kompaundi kiki likaga ni kidemi poni nauki nanga kima injo akibhikisaga bhangungu

Mulimo kusenga sengia ndia akikolaga ka habhula bhakpa ali bikisabe kasinge haaa bha na ngeso kwebundaza na kumpesia kedha konkudha nkpa ntaidakao okubhaga bhia nkpa onkundi Mambombi hati kindia kusenga sengia kalio injo kalibei

Bizibu kedha migaso ndia muluku kedga nkali mindia hamaniyo kamamano ndiaki ali nti kuba nibuli na bhuta kengangana ali bizibu kansi bakali sebalisiyo bagali kumba kima poni kandabho yai nai kindiabo muluku atiga binjo theni muluku naye kaba insiani sini nau akibhikisaga bijibu ka inji dhe katabanguko akidha nanga butakenga

Ka inji ndiamo nibhutungibe bhameme nimuliku na nguya dhe moti bhantama kibhuli nai bbaitu bhambulu nibhuli na sa bhako bhakoko imamoti na bhambati

Ghanyilya bhotwako mindya kusobheleliya mugaso ndyaliku ali nti nawe uma kosobya akugamyiliye ndyakebhabhali okubhaga nokukabha kasinge ndyakesalo okukabha ka bakpa ndibhali ka ngongwambili bhaibhe nti nawe okuganyilyaga na lika nokukolagana na mpkpa minjo

Ndiakateketa adi nesiyo zinanai bina bina bha nali kanesiyo kenjo ndia kebhali si adi bha fugi bha nibha kifugaga nibhanu mwenge kizibu ndia kesalo adi motoka kedha basi kedha pikipiki bha ndia kabhongi subhelei kenjo

Ka mwaka tano ka mwaka tano

Kikiyaga ka mbungu kibhuaku libho andulu libho injo akikoleki akiyamba kandi aki ambisia lieli ndia bhesu ndibha kyekoliliaga kandi bhakali na ndhibho ndibha bhagbei bhuwai ka mbungu

Ngoye ndiamo lika nabeni bha kihogisaga bhakisukusaga oku subaga sabunu bha Tunga libho bha sukusa ka libho bha bhuwa kalibho bha kama bha hanikiliya mesiya hanikiliyayi ahoma bha gola kami na pasi

emi ka zibhai ndiamo kima poni ndia kihenikanaga ka nguwa sa kali magezi kima inno poni ada kubabhei nanga bakuteketaga bazibhikesa ngu kamumaiso kuwo kima nanga aaobola zokai kima nanka asobola zokai baitu poni kaku zokilya kamulindi moti

Bhakilikaga nabho imamoti kandi ali buzunanizibwa ndiabho yambako nanga bhakilikaga Imamoti

Bhakpa injo kikibhuyambaga ka ka gia eti bhagodhe ka bitebe bhakamesia injo kikibhuyambiliaga kau kumesiliagabho bhanikia sente nibhakisubuza andulu nabho bhaduwe ka kola sa kwemeisa mindia akibha ndia kali na ntekeleza sa gia eti akwemeisa ali guaki bhaitu bhesu kikibhugohisaga bitebe

Ka bwomezi ndiamo ndie nkikanilia ali tolo ndie nitunga bbaluwa nakinieka eti niye niye nitakane na bhakpa ndibhekina ka kyalo ndiekina ka ka ka Nailobbi kima injo anidhedha nana emi yami ka Nailobbi dhaka ndiamo sa Kwamba anisaku ndulu

bani kya loni nkenke njo akibuyambaga bakali bakatunga baki tandikaga subula banikya kima kuti kuti maghobo keyongilyabe btandika sumba dhudhu babusomesa baniki beyalika bahalika inji ndyabo abongilya kimui nanga loni njo nabo bajoka kulungi ka badabo nanga loni njo

Kizibu kabha naenikani ka ngongwa mbili mwikili ndia asemelelu bha na kikola ali jiba nti abhulikisi bhakpa bhakpa bhakumi bhaongebe kizibu injo nesi abikiyo kandi bhakabhe mulingo sa dhakiaibe kima ndia kebhali ka bhakpa ndibhetolo ndibhali na magezi bhayambe ka kizibu injo

Bhakpa bhangbeku ka ngonguwa mbili hibililiabho ka ngonguwa mbili ndiasu ali joka eti kihibililia ngu bhakpa bhangbeku kabha nabanji bhokotuana kako kabha nabanji ziba kako naka naka nsi oli na pesiaki kitinisa nobu nandi ngbekuako nobu nibhubhokotuani mamoti oli na pesiaki kitinisa ka sigikilia myaka ndiaki ndialinai.

Ndia akitukaga ka kwelungisana na mujo sa ndia bhakpa bhanaluzuzu akituka kima mazinana ukaka alibe akitugaku mbindano zalitugaku yalana akitukagubkima poni ndia kabhongi ndia akitukaga ka kwelungisana na ma luzuzu

Kizibu ndia katekea andi bha nibhasomi kisomo nke haaa nsonga ndia kebhali intaneti bhakali nai ka byalo kizibu ndiabl kesalo andi masanyalazi kaliku kizibu ndia keini andi netiwaka bhakalia ka ngongwa mbili ndiasu

Mulingo nkpa ndia akitungiliagaku libho mabhonga ka ngongwa ndia abenio ka ngongwa mbili ali moti ali ambai amba libho injo nkpa akitunga libho mabhonga ndia kebhali ali onga na gavumenti atekete bikisa libho ka kicweka kandi injo dumbi andulu libho ndia akibhongaga sa nkpa nuwai

Ndie kikikola ali lika gaisaga bhakpa sini sini bhajongo neti bhangbeku hutisabho ali mugisa ndio okuya tungai nolia noliki

Bhakukiyamabaga bhia bhesu bhalimi lika nibhakukolilia na bisasu ka mikia sente ndia akikiyamba ka kima poni

Aaaa bhakali godha ka polipo ali kulungi nanga bhakali bhenjo bhaibi hanula bhakali bhali bhesigibwa bhakali bhakiyaga ka sukulu soma bhakali bhali bhagezi bhakali bhaibia jibililia sente nakinjibililia kulungi

Kikkibalua kasinge ka ngongwa mbili akietagisibwa kimwegbeise Mambombi Mambombi akitoka bikisa ka singe ka ngongwa mbili kima ndietolo ndia kebhali kobhueyoluliebe bhakpa ndi ha bhetegelezio kedha bhatua caci kedha bhatua muzigiti bhakipesie magezi nanga bhetegelezi sini

Sabbite ya katano

Kizibu kabha naenikani kangongwambili mwkili ali na manyisa bakpa ndibhaka ngongwambili nangoku kizibu alibhe dhumbi bhekumese imamoti kahongabe kizibhu injo bhazibe nesi kizibu injo akisiyabhe nanga eyi byamwikili ndyakabhumanyisi bakpa bakakuhibha kandi kizibu njo kali nanesi akusiyabhe

Ndwali sa kolona akolabe bizibu mahingulana ka ka ka bhakpa kandi kabhasubuzi nanga aluza mani niabho poni ndia bhabha nibhabisiku ka sente ndiabho poni nakitelema ka nakihua kola mulimo poni ka uganda nakidhua kima poni nakiluzukana

Dini sa hiya hiya akudhuaga otoka likako ka ntula ndia kali ndiako nanga okubhaga noibi ndia bhakikolaga na ndia bhakakikolaga ndia bhagboliliani liai na ndia bhaka gbokiliani liai nesi bhakieisga nawe okulikaga noibi oti bhenjo bhakieisaga bhiyo adhu ndulu nali na mugaso iba asili sa hiya hiya

Mwebembezi mabhonga ndia agbokiliani bhai nai andi ngeso oka bhakpa lungisanabho kwebembela mulimo ndia nka nkungu ngongwa mbili ehh nakibhupesia bhani bhataka ndibhaki kola na mani nakikoloila ka bwinganiza ndia kakabhe ka kasololo mindia akikolilia ka kasololo minjo kandi mwebembezi mwebembezi agbokiliani ka bumui nakibombisa kikalo ndiaki

Bhaniki ndibhasu egesabho ndia agbeibe asili ali likaga nabho buli tolo kedha buli kasumi nikiki bhutolia ndia gbeibe asili ndiasu na ndibhetolo isagabho kakusalia ndiasu sa asili na lika nikikibhuekiya bhakpa ndibhetolo ndibhq bhaibi asili nibha kisobolola kima injo ka inji

Ohibhe oti mkpa mindyonkonyeli lelu naye tolo ndyekina akukuyambaga nanga emi nti yamba dhako ali kulungi huma akukutana noli na kizibu naye akuyambe

Buzibu ndia bhakiduanagaku moti ali buli nkpa kedha muluku kedha nkali atandika kola kima ndia kantoli daki ndia kebhali kabha koma pesiana bitinisa buli nkpa atandika gaya daki na injo ali buzibu ndia akibhaga ka bufumbu bie injo

emi sini sini ndia nidhedhiyo ali muhogo kakweyambiya muhogo bakiteketaga batima kumesiya timai basukusa bakasukusa sefuliya bahogisa bahalilyaku mesiya halilyai andulu babiseku muhogo njo baka bhisaku muhogo bakungbesiya baka dakiya kungbesiyai babisa kakala adhakiyebhe bya dakika makumi asatu natano babuwebe andulu ba tudhe

Ka bwile sa mbula bkapa bhakikunaga lieli sa kima ndia akikiyamba bhesu ka nsi kehe kedha ka uganda kedha ka bulimi ndia bhakpa ndia ka kitio-kitio kikikunaga kima habwa bwile sa mbula andulu ndia akidhuaga businge abhabe na liaga amadha ka uga kondibhugiyo kindia bhesu kuni

Dini ndia kalibe ndia akolibe nanga sigikilia eti bhakpa ndibha bhakikolaga ngoye injo bhaibi eti ngoye ndia bhagbei kolai abhongia tini nesi ebho kabhali mindi akiegbeisa dini akilola kulungi mindikegbeisa dini kakilola kulungi nanga sigikilia eti aibi eti kima ndia agbei kolai abhongia

Ali mugaso bhaniki isabho tunga kikato nanga alibe ndwali ndiekina ndia akibikaga kakutana kantana miki nali na kikato ndwali injo kakingbaga ati ndwali biai ndiekina kali na mubazi kise miki katunga kikato yau akibhaga nekengeli ndwali ndia akibika

ndia kateketa andi ba ni kisomi ki somo sa dini na bgai na yeliyaibhe ndia kebali kisome kisomo sa gavumenti ndia kesalo andi ba nikili na bulemi amabonga ndia keini andi nkpa poni ba na gbei kwe kolilya mulimo ndiaki ndia kingodhisilya ka inji ndiaki ndia kehini anduwe nkuma inji ba noli sa zibhilyaibe ka badako

Kikola mamoti ka ja ka mbili ndiasbheu ka kyalo ndiabhesu akibikisaga nkula kulana hhuhee akibisaga yambagana ka bhakpa akibikisaga kima ndiabho nabhiki akeha nanga bhukuloliliaga mamotu

Ka myaka tano alasibhe tandikilyai endindi kye tangiya nini hinduki kamulinfo sa buliki nanga kima ndieni gbei kolai akuhanisa ngu myaka tano kasiyabhe bwomezi ndiamo akibha nahinduki sini ka bhigambo sa godhisa na baniki bakuba ni badaki kisomo ndiabo ndienikiba nini bubhisiku

Nkali ali sa lia lieli mabhonga andulu amulungise miki kulungi kakabhebe kima poni ndia akintalibaniza apasu lia lieli ndia akimbikisaku bhele andulu abhebe kulungi kandi amulungise miki mindiaki kulungi

Bhebembezi bhebembezi ka dini bhaieti businge

Ka inji ndiamo nibhuliku na bhakoko bhameme bhangulubhe na bhawakame bhenjo andibho ndibhe nibhutungi ka inji ndiamo

Ka sukulu zibe eti bhaniki bhalema bhabhukingyananisi na ndibhetolo ali zibe eti bhakibhupaga nkisa sa bhabho bhebembezi ka sukulu na ndiekina nabho bhakibhupaga mikua canci sa sikiyaku bhikaguzo kandi nabhi bhabhuikiliza ka godha ka kilasi

Sabhuluwa milimo ka nsi kedha ka Yuganda ali Injo abhugbeibe gavumenti andulu ndia akipasuwa kola milimo injo andulu bhakpa bhakole eki, bhatunge milimo ndia buli nkpa akibha nasomeleli

Ndia kokubanja kisemelelu kiogage buli kilo andulu kidhuwe lumbasu ndia kebhali kisemelelu kijwalage ngoye ndia aukia ndia kali na bulofu ndia kesalo kisemelelu kibe ngu buyonjo ali kima sa mani

Kabha ninioki ninilelaga nkiaga nikabha ndangalilo ni ni niahagaku nihumula kedha niya nihaganga keima dumbi nihumulilia kimui injo andulu ndie nkikolaga ninioki ninilelagi ka inji